Internetin gawirosa, fondogin safhal torjora, onwantanga aman <hesitation> irbira gorfatanin kamaenek irbira, siertani hikalega eneka, menindareka malleka nalosa, hajzanga allir <hesitation> talea aidan nefayo akidri hajziga, talea aidan nefaymoni allimo.